El loru es un exempru prefetu dun avi que pué remeal los soníus qu'ascucha, i drentu d'essu la vós umana. Los lorus sonin conocíus pola su capacidá pa remeal muchus tipus deferentis de soníus, dendi parabras i frasis ata ruíus i melodías. La su albeliá pa remeal es una herramienta emportanti pala comunicación i'l deprendizagi. Los lorus gastan esta albeliá d'imital pa palral conos otrus biembrus de su especii, p'atrael a un compañeru o pa defensal el su territoriu. El loru, es el mejol imitaol del umanu. Me da apuru de no sonin escapás d'apescal-si delo que izin. Un dau curiosu, un loru hué'l úrtimu palranti d'una lengua estinta sulamericana, conecemus el dau porque otra tribu lo uvun manteníu quandu los sus dueñus espenarun. Naidi sabía lo qu'izía, peru paeci que hue'l úrtimu narraol dessa luenga. Es susprendenti la capacidá delos lorus pa deprendel i remeal sonis comprexus.